Milalao etovana aho alongany a, dia ma- hitako maharesy eto aho a, dia mankany amin'ny faritra. Dia avy agny amin'ny faritra aho a, dia mandeha amin'ny national. Dia maharesy agny amin'ny national agny koa aho a dia zay vao mandeha manao mana eran-tany.